أحب أزو أحب أزور أنا نيو نيوزلاندا، طبيعتها خلابة وفيها مناظر ما تتكرر مثل الجبال الخظراء والشواطئ النظيفة، أحب الطبيعة وأحس إنها مكان هادي ومثالي للإسترخاء بعيد عن صخب المدن، وفيها نشاطات ومغامرات واجد مثل تسلج الجبال والتجول في الغابات.